Cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na nnteijndeiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nꞌomnnom tsꞌaⁿ oo na nntseiyo̱o̱ꞌñenaꞌ na mantꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ ñjaaⁿ cowilꞌueeꞌndyô̱ ta̱ zanahoria mati jeꞌ ta̱ta̱ na nntjoomꞌnaꞌ ñequio tsiomꞌ ta̱a̱xo mati na nñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ tsiomꞌ ñequio ta̱ta̱ joꞌ tsuu mati jeꞌ coleilꞌueeꞌna jeꞌ na nncꞌuu tsꞌaⁿ ndaa ta̱xꞌa sa̱a̱ ndaa ta̱xꞌa jeꞌ mati jeꞌ nntjoomꞌnaꞌ ñequio chaꞌ na ta̱ta̱ quitueeꞌnaꞌ jeꞌ mati ntꞌomcheⁿ nnom chaꞌ na nnda̱a̱ na nncꞌuu tsꞌaⁿnaꞌ na nncꞌuu tsꞌaⁿnaꞌ jeꞌ nncꞌuaꞌnaꞌ jndaaꞌ hora ndo jndaaꞌ cwati xuee na nncꞌuaꞌ ꞌnaⁿ na nntseiñꞌoomꞌndyuꞌ ñequio ꞌnaⁿmeiiⁿ.